Germany inchi dungati dungatune akbiri kubeti ishine dunga dib ete wolfetu won ishin wolfetu tabum tabine tab ak boliafaa mara guda wot dufte wolinjirti wolintabeti iyo dungatunne dib et inchi inama guracha feti inama guracha wotdufte wolintabete hujibaresite karkati guda karkati dungatun lila inama feti afanne wol dagani lila wondasa midasit.